eh hala ma gonga wallahi film may beeli soosay mimmma say day mi laari say mi laari ngam mi fuɗɗi laarugo ha saare feere mi yi bana beella nay yam ammaan de abi yam film may belɗum soosay, say de mi hoti saare mi joɗi mi laari say mi yi 'gaskiya' film may beeli bo film may ɗo yecca huundeji boy soosay bo ko ɓe fe'ata un